Eey, ko woni laawol ngam ɗum waawde waɗude, kono ɗum ko nguurndam ngal teddungal. Nde waawde njangol e news, miɗo heɓɓude jeyɓe, fowru laawol, kono mi waawaa njangol, ngal suusude e mbernde, kono ɗum waɗa ɗam.